Mexico ni chamung wngkha kwrak kwchang tei koktwmao kwrak khe chapjak. Hayungni Spanish tei amchaini wngwi tongmani no chapjak. Aboni bisingo majwk mwng avocado tomato tei chocolate hai kotor manwirok tongo. Tacos tamales enchiladas tei quesadillas wngkha kotor kotor chamung kwbangma jorao kwtal tortilla tei masala bai swprakjak samung bai swnangjak. Mole chocolate tei masala bai kwbangma swnamjak abo kaisa dophani chajakma chamung. Lamao chamung aboni bisingo elote sungjak mai churros tei tacos al pastor tongo abo belai kheno hamjakgo. Mexico ni nungmungrok hai horchata agua freska tei tequila ni swnamjak margaritas belai kheno hamjakgo. Bini kwthang spices kwtal manwirok tei culture ni rangchak bai Mexican ni chamung wngkha swngcharni jotoni slai kotor wngwi tongnai chamungni chamung.